kai nyaki kato salin jumrido ni mitama yur kori doa valera fa hi nai gam nyaki halli nyaki te tolari koto mas aego wara fila koto koi meda buta nyaki nin jumrido on